که زه د ځنګل له لارې د تګ نیت ولرم، نو ښه چمتووالی مهم دی. زه به قوي بوټونه، اوږده لستوڼو کالي، او د باران ضد جمپر به واغوندم. یو کوچنی بکس به یوسم چې پکې اوبه، د خوړلو څه شی، کمپاس، او لمري څراغ وي. همداراز، زه به یو ملګری یا لارښود له ځانه سره یوسم، ترڅو سفر خوندي وي.